Ne kipktia nmelawa notzikas se peine, porque cuando tio timaltiti moenredarowa wal machana naka totzon tos ika peina kachi rapido milawa san kachi tekokoh, iwa ne nipesarowa kachi kuali neka peine, porque kachi rapido timelawas motzon. Ne kimaktia no peine de color rosa o morado porque pus iwan makpia ke dibujos, o itlah ke, itlah. Neka kipaktia nonono nonoespejo kiwalika iwa espejo, porque si amo tla akis espejo weltis timotas ipa inon.